ଜପାଲ ଖାର୍ଟ୍ଯୋଂ ସଂସ୍କୌତି ଵିଶ୍ଵାରେ କିଛୀ କୋଈ ପାରେଵେକୀ। ଜପାଲୀ ଖାର୍ଟ୍ଯୋଂ ସଫଲତା ସୁନ୍ଦରତା ଏବଂଗ ସୁସ୍ଵାଦୂରେ। ଅଧିକା ପ୍ରସିଥା ସୋଶୀ ରାମେନ ଟେମ୍ବୁରା ଏବଂଗ ମିଶୁ। ସୁପଜେମିତେ ଖାର୍ଟ୍ଯୋଂ ବହୁତ ପ୍ରସିଥା ଜପାଲୀ ମେଂ ବହୁତ ହୁଟ।